Ja ku clima kuu ñuundo ka'an mendo pues ja ku io vitnaa iondo cada comunidad tiuku centrundo io cada clima io fuerte xuukundeku ka'ani io fuerte xuukundeku ja viixi xe cambiar tiempu tiuku ta comunidando tiuku ko ña'a ja io por tiempo vaaxii jiaa tiuku la'a clima io tiempu nda'aui ku ñuundo ndiaa jiaa dama la'a tiempondo taja ku ñuundo pues kuuxi in tiempu normal jiaa clima kuuñuundo.